yòoò <hesitation> íga, ígabúá <hesitation> émi náka bù fía ni íga àlɔ únì tà mi zi hũĩ. yáá ka ówó tùu ányàbí líì, ka ànyàbílì anà bu nìkpo bɔ̀sìkplà ka ù zi úni zi go úni ɖí àyàtã. úni ɛɖí jɔ̀ ka ù zi úni zi go úni ɖí àyàtã <hesitation> kɔ̀ɖɔ́ɔ̀mble <hesitation> mèkè ɖíàwa blɛ̀ɛ kɔ̀ ɖɔ́ɔ̀mble, mèkè ɖíàwa úni ká na mi zi ankɛ̀ àyàtɔ <hesitation> elílɔké ɖí enuàwa úni ká nà mi zi àyàtɔ <hesitation> jàkpɔ̀bɔ únì káyi íga ɛɖíì káèè tè yáá úni ká nyòo ígbɔké lèe bùyò, bɔtɔ flòo bu kpalíà tè yáá úni ká nyoòkɛ kínìì, ba wulu kínì si ba wuluà si kayi ìgbè màa úni mlwɛ blɛ̀ɛ ìgbè màa ɔwɔ ŋé ugege nì úni ta tè à nà fá tùu màa fɛ̀ ɔwɔ wulusi màawu à nà áŋká ŋe kíni ká yá únì àlɔ ù nà mi zi, ù nà mi bàni uká íìntã uká ínigo màa wulu màawu ɖɛ́ɛ́ fò dò ìgbè màaké úni ta <hesitation> ówó ba bàni <hesitation> uŋúgo àwa ká. uŋúgo àwa ka úni ká zìi go, àyàtã kása ú nà kɔkɔ bà yize ówó ba bàni ùjàkpiàwa ówo ká bù áŋka ɖàá ŋe ùjàpkiawa blíblíblí ígbɔ kínì àlɔ ówó bá fíaàa áɖi mami tututu sú í ná fía ìgbè màaké ú náamì bàni úni ká nàmi bàni àyàtã ka ù zi go <hesitation> ugu àwa uguàwa àlɔɔ̀ kínì kayi bùfɛ kínì ka ù no kpíì úni bà yili funù bà tú seyì úni ká nà zí awu bà zá fa wɛà ɖo búkúbúkú ani ígbɔké ba bàni gbìnìayua atu so tè yá únì àlɔ úni ká nàmi zi uká ínìwàa, íìntã fàà.